Am na yéet, am na tuufa, am na paañ, am na crabe, am na ay juŋqoom yooyu noonu, bu jugee ci biir ndox mi. Jasit muŋ fa ci ndox la dëkk, mbonaat muŋ fa. Ci ndox la dëkk. Liñ de wax xaw ma baleine de am diw kese. Moom tam ci ci ndox la dëkk.